Fa misy gny teora fandraisa gn' olo. Eo avao gny fividiagna n tapakila handehana amin'ñy fitatera igny. <noise> I fitatera igny amin'izay <noise> no misy mpitaky gny tapakila. <noise> Da laha fa atoro gny mpitaky tapakila izany, i tapakila tegna igny; da fa milamy hanao izay ndreky tsy handoa vola koa.